El patu negru, que se çampulli denti la superficii i nada baxu l'agua gastandu las sus patas apalmás pa presseguil i apapal pecis.